<hesitation> Izy fosiny zany refa magnatono hena anao, ka ania akaikign'afo lôtry izy fa anio somary ambonimbonign'egny avao da avadikinao simoramora avadibadikinao tsimoramora f'raha io gn'ahisinao tonga da amign'afo agny, selasela io da là, raha là io da mety mafaitry gn'aniny refa aveo.